Betsaka ny toetra mahasamihafa ny saka sy ny alika. Ny saka sy ny alika an, ny saka izao ohatra an, tena mahaleotena be, dia tia mitokatoka-monina ry zareo, mangingina, izy koa madio, dia ohatra ny manana toetra ohatra ny hoe manambony tena izay izy rehefa mijery an'azy, mijery an'azy. Moa izy koa mpivoaka alina. Tia mivoaka alina sady bibin'ny alina. Dia etsy andaniny nefany an, ny alika indray an, tena tia namana be, tia miara-monina. Tsy mitokatokana ry zareo fa mi- mivondrombondrona eny. Dia be resaka be, <hesitation> > mivovoho, zareo koa <hesitation> > tia tia mifandray. <hesitation> > mangataka mangataka fitiavana bebe kokoa izy izany raha hoe s- raha hoe hiompy alika na saka an, dia ny saka tsy dia miraharaha na tsy raharahian'ny olombelona ary, fa ny alika malahelo izy rehefa tsy raharahiana fa mila fitiavana be.